Laha gny sakafo tiàko andrama zao raha hoe sakafo ara-tantara zany, de gnazy ohatry hoe amin’Italie any regny, le karazakarazam-paty regny ohatry hoe ravioli e, tagliatelle e, <hesitation> fusilli, regny. Ohatry hoe am’Chine regny sushi i, regny.